Al e sempre dificil parlé dë decizione, 'na decizun mural corretta perché venta capì chi al e ch'a lu stabilis coza al e curèt e coze al e pa curèt. Se parluma ad ezempi d'la pena di morte al e për nui al e evident che è immorale che ci sia la pena di morte, ma për cuaidün ënvece è eticamente possibile e anche corretta